Eligil las setas. Láva-las con un trapu úmidu o cepillu peru evital de mojá-las p'assin evital qu'assorvan augua. Córta-las en cachus aparecíus. Calental nuna sartén con una mijina d'aceiti a huegu meyu. Quandu esté calienti, añidil las setas sin amontoná-las. Dexá-las que se dorin. Añidil l'aju picáu pa dal-li gustu i echal sal i pimienta al gustu de cá una. Cociná-las hata s'aigan queau tiernas.